Menurut ngoji ya secara pribadi lebe to magae motor ta ao, sebab motor mane i taiti nanga tujuan ika i adono, nako mo- o kia mobil atau oto mane ka i tekana apalagi <hesitation> o kia i macet manege bisa berjam jam aje o adono nanga tujuan ika, nako motor mane kan ka star langsung bisa wo ngosa ma ngaro <hesitation> o kia macet lo duru bisa wa nonu ma jalan pintas manege.